Ndamejan chikunrán junia chine'óñuu ujun hijo nayukano nuu yuyete ihó ngo namodo nanien digo ni forma particular dion cha'ati che'a jun una ndikaniga nden he tiná ndame uun hu chún ndame uun ya'á ke taniu indió chikta kuna'a nayenrá kitonke iin nachinda'a kindoki martratar yiyivii ndundoké henu atun yuna indé akachun ndunden ndavi'a kuenta ko'o kachinuyei tuketa ujun ndavii ndame tiná yin ko'o inka chen ya'a tuu exto'o ke kuechenre tendo yinguichí, ningaka yuketa ajan kachinro ni tiná ndaka kuenro inki cheitu ngua tun atuetin yin inka chindin diun, un ujun ndeiyan tukete yiun un kadame maldad ngachí nde ndamiyo chí kadii ko'o chinuan endoko'a tiniko'a ngaña'a anunuku ko'a yuku ku iyee xhikueche chingueche indevixhi chikuechi chinetoña ndevichingu kuenta ngu kada yinuini ini yatuu ndo inyii nuu malo koo ndonde nu iti yiye kutava'a kadikino inde ko ndiiyii nguaja ne chinguachechi venyu ngudiyu ndugu,